So mi waawi ɗonnoogol ko mi waɗi laawol e mbuddi walla mi waɗi laawol e caɗeele, miɗo ɗonnoo laawol e caɗeele. Caɗeele waɗi moƴƴi sabu o waawi heɓde maaɓɓe, njalɓugol ɗum e ndemngal ngal wondi nder jammaaji. Laawol e mbuddi fow no heewi ngam waawugol ɗum waɗa ka heɗtugol ɗum ɗaɗi, kono caɗeele no waɗi ngal ngal nguurndam e heewta. O no waɗa ɗum fow njamaaji e hoore makko